Kamən fare gɨriiya a bwiləm riya n'buu yesʊ gəri, jiiya dəg ki mən fari, n'kwan, wai fəlla nəb- nəb bən lang me mən chuurɨm, ba nya kang a be, n'suu, ka yəltə we, rə fite, rə maksate, a buuwong ka yesʊwʊng. Bukka nyangngəng, wai fəlla kaan tiya rə yobi dəndang dəndang n'nəngugari a mura kai <hesitation> langugər da dɨjiimər Bən nəngnga kʊrgarang a langngər nəb dəndang dəndang ba be a gani dəndang, bəngge. Bukka nyangngəng, bən nəngnga busiləmri bəra rə wʊllai, kən nəngnga kəmarang a koo n'ti n'buu yesʊ gəri, bənggə mən farə wai gɨrii, wai gɨrii ka ləmmi bwi, wʊn lang wchuubii bən chuu. Bukka nyangngəng, təm nya ki ka fulgorə bwi, təm nya ka rii da me təm ba niyəm bənggə mən <noise> farə wai gɨrii waiwe.